<hesitation> Gny andro fivezivezegnako moa zany mazava hoazy hoe miboaka aho ataontsika hoe androany aho, adiny dimy zany mivezivezy avao, de après an'zay zao matory an-tsagno ao aho, isan-kerignandro zany adiny dimy aho zany hoe roapolo ora isan-kerignandro na farafar- farafahabeny roa amby roapolo ora.